الصراحة أكثر الظوظاء تصعب عليا النوم هى صوت نباح الكلاب خاصة إذا كانت الليلة هادئة، كمان صوت حركة السيارات في الشارع يجينى مزعج، أحيانا أصحى من نومى بسبب الأصوات، لهذا بظطر أضع سماعات أو أستعمل موسيقى هادئة عشان أهدء وأرجع فيها بنومى، وهذا الشيء صعب جدا على.